Den Herbst, das Klima ist angenehmer, es ist noch warm.

Am meisten haben regelmäßiger Sport und regelmäßiges Gebet mein Leben verbessert.